<noise> Nahatseriky gn'olo aby io satria <noise> biby, olokely mbô tsy fahita sanandro am fiaigna <noise> Mpanao mazy avao koa ma i bibikely reto, olokely reto ka <noise> lafa mitsidina i da magnelatsy. Gn'elatsin'igny amzay gny mampatory olo ka matory aby gn'olo manodidy azy. <noise> Nandeha moramora reo nody am tany nisy anazy aby.